ड्रोन एक कैमरों हे। ड्रोन में कई के हवा में उड़ावे। उसे वीडियो रिकॉर्ड करे। ड्रोन माने मांडा में देख्यो छो। ड्रोन को काम जसा बड़ा बड़ा युद्धा में करबा लाग ग्या। आतंकवाद देख बा काने। जसा आतंकवादी की जाग ने हेगा का नी हेगा। यू देखी जा तो ड्रोन को इस्तेमाल नैतिक रूप से सही नी हे।